toh a wadai yaadu ni ko a yahan gwaddo fere daa yedhum awaawan a hoosa darewol be jurgel sai binda gdaga saare mi saalan wuuro dhoo mi waadai kaza daga wuuro dhoo mi yahan wuuro dhoo a waadan kaza mi wadan wakkati mi soodan kaza mi daran mi wadan yamde kaza ko darai mi soodan hundugo kaza non-non non-non har jaha haa pedde angataa mei lottaba vie kam a yaha wuuro fere amma ittata sali boona gelle joe ko gelle joe'go ko pad binda haa dherol ma sai anda wuuro saluda